ब्राजिलकि संस्कृति एक समृद्ध और विविध मिश्रण हए, जो हिनाकि जातीयता, इतिहास और भौगोलिक विविधताके समेटे हए । पोर्चुगिज उपनिवेशकि प्रभावसे हिनाकि प्रमुख भाषा पोर्चुगिज हए पर विभिन्न जातीय समूहकि कारण हिना दुई सौ से जाधा अन्य भाषा बोलो जात हएँ । ब्राजिलकि त्युहारन्मे कार्निभल विश्वभर प्रसिद्ध हए जहाँ रंगीन परिधा और संगीतसे गांव बजारन्के जीवित बनात हए । हिनाकि खानु जैसेकि फेइजोआडास, पाउ दे किजो, और क्युजो गजब विविध और स्वादिष्ट हएँ । संगीतमे साम्बा और बोस्सा नोवा जैसे शैलियाँ विशेष महत्वके हएँ । कला, साहित्य और नृत्य फिर ब्राजिलके सांस्कृतिक जीवनके महत्वपूर्ण हिस्सा हएँ ।